في احد الايام ضاعت عائله من الطيور في اثناء موسم الهجره ودخلوا في اماكن مختلفه ,فسوا فيها عشش للطيور وسكنوا فيها واستوطنها وانجبوا فيها الطيور وتعرفوا على الحيوانات وكونوا صداقات مع الحيوانات ,وعاشوا في سعاده ونبات وتبات وخلفوا صبيان وبنات وعاش العمر في سعاده لين ماتو.